La macchina da cucire funcjonar in maniera meccanica më duket, <hesitation> i duhet vjershi u ngë e njoh si funcjonar, ngë e di, però di se ë un dispositivu meccanicu, <hesitation> e kaq…